Valguq ummaq naaq. Ma ei tiiäq, määnegi peenütsemine um, üteldäs et proteiiniq, proteiiniq. A valguq ummaq naaq! Ja ku pall'o sis saa? No ku olõt kasvosüüjä, sis piät süümä egäsugutsit upõ ja hernit ja kõdraviljo häste pall'o. Säält saat valkõ.